Kir yuvish mashinasini bu kiyimlarni avtomatik ravishda yuvadiga qurilmadir. Siz kiyimlarni ichiga solasz va <hesitation> suv va yuvish vositasini qo'shasz u esa aylanish orqali kiyimlaringizni toza qilib yuvib beradi.